Më yë dun myëneyë yëbë jue yë dun wa'anap tyam jem të'ëts myaj pujëp, wen yë të'ëts kya t'sixëy jadun dun myajtunëp jadun yë, yë mëdë yë ji'i yë myënbë yëdun jue to'okatë dun muk yak ujpët më yë mkë'ëk du mak yaj jak yaj nadunëp tukpë në ko'o je tyujnë mënit dun tëkënyëp wa'ajnëp mayë mkë'ëk myaj nëbot myaj kubotëp.